Woma ni mbhuughune mu laa, worama mu dongu kulé fu lhaaso ni, mu gnangh kottu nditii a la fé wo-mu gwonfuma yéma la dungu famoni. Ni worama mbhuughune na afé ni a kade wame, ni mu sa fu lhaaso, nlhaa buughune akane ma bunta bhéckatoni tiitane. Bari worama mu sa bhéckatoni, ghuna mu buukalé fuu inhingima ndéjima iféni. Yuni itimbade tuudu ni mu fééringh fo dan, fonii mu noode nsuubema dé. Nima noode nsuubema, mu ringi kayirnan ni di fodo. Ghuna nfé woma fuu ignojuma. Woma fuu jickama, ni ghune mu di mu la niingi, mu fa néé wonfu. Fu inhingima dan mu di mu la mannani, mu fa ringi nhéé wonfu. Han ghune mbéla nfé dé. Woma ni bhuugune ni akane dan laa saame ka-na saame mbéé same sa fur di modo dorong, a fa bhuu ka lé ndithi fune nsaane fune nditi fune nsaane nditi fune nsaana féé niirma, nditi awa fé niir. Foo worama a sa saame ni a saa jééni di modo, nangh na akottu mu jickama ndijiranfé ni. Funa féé woma.